Gin na lwak tïmö, tic na lwak tïmö ï kabedona pï pwonyere ka jö më pacö ënë nï dhanö öcïdhï ï pwodho ka öcïdhö ï pwodho opuro cem ka öcëk, inwongo ni cem ni ënë ëcadhö caa ökënë nwongo dhanö yübö maka, dhanö ka öyübö maka cadhö tero ï cukul pwonyere k'athïn tye ka mëdërë nökënë inwongo nï dhanö ëyünö ërïbö cïng jö kanya acël ebedo ï kalulu ka lok më pic obino nwongo dhano deno cïlïng kï ï kalulu cë tero ï cukul më cülö kwan k'athïn wïlö cabun wïlö kï böngü yunipom cë kwan k'athïn mëdërë.

Peki tye na pol ata, na dong löö ï akinagï kïbëc obedo otoke, otoke, pol karë kïbëc tero karë na lac ï yoo pïën yodhi na gïn lübö tye na rac rwök ëka ka köth ocwee, bedo gïnï na pwöth ëka cërö pol otoke nakun mïögï moko ökö.

Yodhi na jö më pacöna otio gïnï ködë kanya acël më cobo peki na lübërë kï nwongo kwan ënë nï, ebedo pïny cë ërïbö thama ka jïï pol n'ökwanö gïnï kanya acël calö an, ëthïnö mene pol ëka ryëk gïnï ëtwak atwaka ekobo nï in ba ko idong kany ëk jö ni öcïdh anyim eru ëtïmü eru ëcïdhü ï pwodho ëk epur na tëk eru ëtïmü gin ni, ëmïö jö ökënë tïmö bïacara ka obino gïnï ï yweo cë nwongo gïnï cïlïng mörö. Ëka kanya do an anwongo mëna an anwongo cë amëdö kï mëgï cë kwan k'ëthïnö mëdërë cë kwan k'ëthïnö mëdërë naka ökwanö gïnï.

Gin na nyutho nï pii ope ï koma ënë thwö ka dwön, görü më kom ëka abarwic kï dhero na bino nakun ba ïtïmö gin mörö.

Dhakö na yac myero öcak cïdhö ï pim ëk ka dong ögamö ïë ökö nï tap n'önënö nï alökalöka do tye ï kome in ïcak cïdhö ökö ipimiri ëk ënën kanya athïn tye ïë pïën ï karë ni pïny ba yot nwongo caa mökö inwongo nï athïn ba öcïdhö ï öd nyodo nwongo athïn tye yökö myero dhakö öcak pimere ka nwongo ngeo nï do ëyac.

Gina an arömö tïmö më jükö peki mökö ï karë më yeco ënë. Më acël myero anën nï acïdhö öd yath ka pim karë kï karë n'ekobo nïna nï myero adökï. Më arïö gin n'ëmïa calö yen n'ëmïö jö ni myero anën nï abedo ka mwönyö. Më adek kür ïmarö buto abuta myero awotho atïmö ka iwotho nwongo ïryëryënö tyeni ï caa ducu ën gin na arömö tïmö ënönön ï karë më yeco. Ëka më ajiki mërë myero anën nï anwongo böngü na bër na an ka aruko nwongo iya tye na bër ba dïa ba mïa abedo kï lyetho rwök böngü n'ecwodo nï mateniti

Gin na an amarö tïmö rwök obedo pwonyo ëthïnö, pïën an abedo apwony, ëka ka ceng na ba acïdhö ï pwony onyo gin mörö öngölë ba apwonyo nwongo cwinya ba yom.

Gin na mïö athïn römö nwongo two önwëng pyër ënë ba, më acël nwongo athïn rio kec mïn athïn cïdhö ökö ï pwodho anaka kodiko caa apar arïö dwongo naka k'othyeno caa apar arïö athïn rio aria kömanön. Më arïö inwongo nï gin na mïö athïn thon nwongo two önwëng pyër cem mörö na bër ope. Më adek kede athïn cemo camö gin mö na tïtïdï ëka ba lölökö cem römö camö cem mörö ni acël këkën karë kï karë ka bangö mogo athïn bangö cë mogo këkën bangö cë mogo këkën ën koth gin nön kelo twö önwëng pyër koth gin nön kelo two önwëng pyër.

Ï thum ka cabït obedo nïnö n'obedo nïnö k'Obanga gin na abino tïmö acïdhï ï lëga ka adwogo kï lëga, anënö ngö na myero acak tïmö ï cabït na nyen na abino dönyö ïë ëka akwaö Obanga nï ökönya ködë.

An amarö dëë apëna, amarö nyig yen n'ëcamö calö aëmë, mücünga, matünda amarö dëë ringo rwök mërë tingo gwënö.

Më acël më kwan ölökö kwöna pïën an atye kï rwöm ka jö adöngö rwöm k'etic ka dwe othum acïdhö akwanyö öcarana acïdhö awïlö giarukana, awïlö cem na an amïtö camö, më adek kwan ölökö kwöna nï an ro thon abedo ï öt na bër ë ba dökï abedo ï öt nökënë na cwer ï kom jö abedo ï öt na bër.

Kwan tye ka kubo wat na bër ï kin peci kï lwak ï yodhi na papath. Më acël kwan mïö dhanö ngec ï kom bër bedo, mïö dhanö bedo kï ngec ï kom yodhi më cobo peki mökö na thïthïnö na tye ï kin peci kï lwak, më nënö nï rïbërë obedo tye

Kite na wan enwongo kï two kölëra ködë kï yodhi më modho pii nwongo yaa kï kanya ba bër mökö n'ëtödö atöda ni, ka pii nön ba leng pii mökö na calö nwongo yaa kï tap na nwongo ba ëlwökö ïë wan ërömö nwongo two kölëra ëka pii ka wan ekelo pacö cë wan ba etedo pii cë wan ërömö nwongo two kölëra.

Gwökö cïlïng ï cim bër ëka rac thon. Bër mërë tye nï ïrömö cülö cukul onyo ïrömö cülö kwan kï kanya in itye ïë ëka rac mërë nï aa ïrömö tic kï cïlïngni ni ï caa mö këkën mïö gwökö cïlïng bedo na tëk

Kwan tye ka kubo wat na bër ï kin peci kï jö nökënë nï athïn ka ökwanö inwongo okelo yom cwiny nwongo dhanö yübö kwan k'athïn mërë cwodo jö na etic k'Obanga më bino lëga më pwöyö kwan k'athïn ëka thon nwongo ocwodo nye lwangë jirani gïnï nwongo obino nwongo cwinygï yom ebedo ecemo kanya acël ëtwak kï lwak cë dhanö nënö nï ada kwan kara bër. Më arïö mïö thon wat, döngö lobo thon bedo tye, mïö thon makö wat bedo tye okone pïën ka athïn-ni ökwanö athïn-ni bino kï nyikonei mërë më bino nënö pacö inwongo nï okubi kï wat jö mörö onwongo anaka yam ba ingeo ömïö athïn tin okelo iribiri ködë mïï ikobo nï ada kwan karë bër abonge kwan onwongo ba ïnënö koth jö nonu.

An amarö winyo wer k'Obanga, amarö winyo wer na kelo pwony ï kin lwak më rïbö jö ëka amarö winyo wer më thëkwarö na pwonyo jö na bër kï mënë epyem këdë ï cukul.

Anyuth na pol ï kom ngat na tye kï two pressure ënë aa abar wic, olo na bino cawa kï cawa, rweny ka mito ka cem kede nwongo del komgï otwere ökö atëk atëka ëka nökënë na pol.

Ka an anënö kwan tye ka yübö anyim ka peci na tye ï kabedona ïya yöm rwök ëka thon ada nongo abedo k'awaka pïën kwan tye ka mïö jïï bedo kï kuc lönyö tye ï cïng dhanö ëka dhanö bedo tye na rïbërë

Yoo na bër rwök më cangö twö lyetho kï kom athïn ënë më acël myero ïrïng k'athïn ï öd yath ëk ëcïdh epim ëk ëcak mïö yath n'opore na lübërë kï lyetho nön na tye ï kome ni.

Kite na wan ëyërö k'ëtëlawa ködë ebolo kwir bolo kwir ni ëkwanyö karatac bolo kwir ngat na in ïmïtö nwongo cal ka jïï kïbëc n'ocung tye in ïgwëthö nyïngë onyo ïgwëthö cal mërë ka ïgwëthö ïcïdhö ibolo ï canduk më kwïr ëka jö na dong bino kwanö tye ka dong ëkwanö enwongo nga na dong karatac mërë pol ënë ekobo nï man dong obedo atëla

Tuko tye na pol n'ëthïnö kï ï kabedona marö gïnï. Më acël ëthïnö marö gwëö odilo, marö gïnï tuko ure, marö gïnï mene aa tuko pyeo thöl ï akina ökënë gïnï.

Kite na onu ërömö jükö nya ka two cadö kï kabedo onu ënë nï më acël myero coron obed tye ëka ëthïnö kïduc myero epwonygï më tero cëth ï coron. Më arïö bur yugi myero obed tye. Më adek ka two cadö tye myero ëlar kï dhanö nön ï öd yath ëka myero epwony ngat acëlacël nï gin mörö ope na ïtïmö na ba ïlwökö cingi cïdhï ï coron dwong ïlwök cingi ïmïtö camö dëk lwök cingi, ïmïtö mwodo aëmë lwök aëmë ökö gin mörö ope nï tïmö na ba itio kï pii na leng ëk ödöny ï ïï na bër kite na myero ëgwök kï two cadö ënön.

An amarö dëë öranga, dëë öranga etedo köman imoko mac ka imoko mac iketho pii ï keno ïyërö öranga cï ïönyö ï ka öranga öcëk ïcakö cëlö ka ïcëlö ïmïö twak cë nwongo itedo dong ökö.

Gina mïö jïï nwongo two awöna öpïö ënë më acël ka ngat mörö tye na two two awöna öpïö cem rwök mërë madhö köngö köngö thïng n'elwongo nï marüa pïën ka dong öywaö ëcëkë na ën köbö both awodhe ni nge nï laö dhögë mö tye n'odong. Tëkï in bede ïmadhö ködë nwongo dong ököbërë. Më arïö köbërë thon kï yamö ka dhanö öwölö ï ngeti inwongo nï laö dhogi na kïr, kïr ökö ï komi ëka naka wang ngö two nön ököbërë ï komi. Më adek jwakö cem kanya acël onyo okopo pii onyo jwakö dëk ï karë ni robo gin na bër ba dökï ëywakö dëk kanya acël. Dong mïtö ëgwökërë kï jwakö jami, mïtö ëgwökërë ka ngat atwo mïtö epok kabedo mërë na nönök.